<noise> To ɗum waɗi haala yettoore kam, walaa ko waɗantanto ɓernde bannda yettugo Joomiraawo, yetta goɗɗo koo goɗɗum, ngam holla seyo mum dow ko waɗanaa, koo yetta ñaako mum, koo yetta moodibbo mum, koo yetta debbo mum, koo yetta Joomiraawo.